<noise> tib minn zak guꞌnn minn dicidir biꞌltsa xlaꞌn minn <hesitation> nc̲h̲oꞌb iban minn lo gitslyu o tib minn zak ikweꞌ xkuꞌn gak vida chen minn lal yu minn neꞌg lo gitslyu porke tib minnn aveces zak guꞌnn tomar decisión guꞌn lëd o decisión guꞌn lëꞌ <hesitation> naꞌ xne ke zak minn xkweꞌwu porke biꞌltsa minn ikweꞌ ti guꞌn lëda nak, naku gia minn <hesitation> pues verá ke zak xnusa lox minn, biꞌltsa lë ti minn tipa c̲h̲a biꞌltsa minn guꞌnn decidir giada pues tiene ke c̲h̲uꞌnn minn tender ke al giada minn nc̲h̲oꞌbc̲h̲a dze iban minn.